नेदएर्लन्दर् च्लिमते तु कि होइ मिल्द् होइ अरो त बोरोकोनर् बोतर् होइ, जेतिअ दिसेम् बब फेवोरि त इमोद् बोहोत् मने थन्द होइ थगे। हा पुर कोपि थग देन् लै इबो, बुत् इमन तौ केन्तु थन्द नहोइ कि तुम हत्स द्जुमि जबो, त तेम्पेरतुरे तु केन्तु अमर् कने एतो बोहोत् थन्द होइ जबो। त जुन् बिलन्ग् मनु थगे, से बिलन्ग् मनु कौन् एत थक हिअत होइ, भखर् गोल्ते हिअत कने इमन त थन्द नहोइ, अरो मै जन त प देग्री चेल्चिउस् लोके होइ अरो। अरो गरमोदिन् अतो त तुत प लोके जै जुन्तो हेरि जुन प औगुस्त लोके होइ, अरो तत् कि होइ बोरोकोन् जेतिअ देते, एनक् होअ जगत् बोरोकोन् जेतिअ देते दि दिए। अरो बोहोत् बोतर् सोत होइ दि थगे, करोन् खगर-खगर ओसत् नहि, खगर ओसत् बोतर् सोत तु बेसि ए देजेनिक् अम पुरि, उरिस्स, उरिस्स त इसत् हेरि पमिल् नदु। एसबु जेकर् बोतर् सोत दि थगे नहि, तेनेक् होइ होइ अरो।